ཐས་སུང་ཀ་ནང་ལ་བཅ་ན་དེ་སུང་ཀ་ནང་ལོ་དེ་ཐས་སུང་ཀ་ཉི་ཐམ་བ་ཧ་པོ་ཕ། ཐངས་པས་སུང་ཀ་ཐང་ཐ་ཐེ་རེཀ་ཤར་ཀ་ཞུབས་ཀ་ལབ་ཏེ། ལེགས་ནང་ལོ་དེ་ཐངས་པོ་དང་གི་སུང་ལབ་ཏེ་བཀའ་བོ་ཡིན། ཁན་ཕ་སེ་ན་སུང་ལ་ནན་བེ་གང་རང་གད་སམ་ལོ་ཁྱེད་ཅིར་སེ་ཕ་ཏེ་གུ་ཤ་གཅིག་ཧ་པོ་ཡིན། ཨོ་ཡེ་ཕ་ཏེ་གད་ནང་ལོ་དེ་ཐངས་པུ་ཀ་སུང་ག་ལབ་ཏེ་གའོ། ལེགས་ནང་གི་གནས་དྭན་ནང་འོ་ལུ་དེ་ཁ་ཐམ་ཐེ་བསེ་ན་དེ་ཐ་སྔ་ཐམས་སུང་ལུ་གཅིག་དང་ལོ་རོ་ཅུག་ཏོ་་འོ་ལྡེ་ཕ་ཏེ་ཀའ་དང་ནང་སྔོབ་ཀ་ག་མེ་ལེ་ཐངས་བོ་གི་ནད་འོ་སྔ་ཤེ་ལྒྲགས་པོ་གི་སུང་ལབ་ནང་ལོ་མོ་གི་ག་ལེན།